Ňiŋ leegumoolui ye a loŋ saayiŋ noŋ, wolaŋ na a maaboo koleyaata domondiŋ. Saayiŋ, leegumoo niŋ iye a fii, i ka lafi le lookuŋ fula lookuŋ saba, i ye a domo. Muŋ na i ka fenkoo le saŋ ňiŋ angereelu. Te angeree, angeree simikoo le siiyaata peresiko wolu ka saasaa fanaŋ dii moolu la le. Wo i be a laandi la daamiŋ, hani i ye a ke firgoo kono, loŋ, a be mee la domondiŋ, a, a a ňaa, a ňaa ye sansee, a ňaa ye sansee. Folooto duŋ, natireloo loŋ, i buka janbandi ki jee to; i buka feŋ ki jee. I ye a sene ňaamiŋ, niŋ a menta i ka a kati wo le ňaama. A se mee, hani a ye a tara maŋ tara firigoo kono. walla a be laariŋ waaňee kono, i ye a ka fendiŋ kono reki, i ka oo mowensi, i ka taa foo lookuŋ kiliŋ i be a domo, i be a kuntuŋ kuntuŋ na, i be a domo la. Bari komi saayiŋ, ňiŋ angaree wo le siiyaata, saayiŋ a koleyaata le. Hani ye a ke firigoo kono, fo a ye sansee, haa. I ye a ke jio kono, walla i ye a ke kaŋ teŋ, wolaŋ na saayiŋ ňiŋ, puru ňiw leegumoolu puru kaa i maaboo, a koleyaata. le